Laolo reto karaha manao fety foana isan'andro leroa. Hay, ino moa ataonareo am'zany nareo donko f- manam-bola anareo reo ao, zahay koa leroa mba inviter-o am'raha karaha zany fa zahay ty nge mba te nao fety karaha ataonareo aby. Oh leroa fiainana matsiro ty leroa tsy inviten'ny laolo reto zahay.